Oho wutsuke owakalhangire, wuka wukatsumba omutsele owakalhangire, wukatheka amaghutha wokwalhiko abirihya iwathekamu mwebinyanya nebithunguru iwabikalhanga nabyu ibyahya, byabirihya iwuthamu amaghetse awawukaminya wuthi anemwendighisya omukyeri wawu, wabiryutha mwamaghetse iwuthamu nekyi iwuthamu nomukyeri neryu olya iwalheka inakolhekyi inabera, inabera, inabera abiribera amaghetse inumamu, iwabya iwunemukolhyamu amaghetse inakolhekyi inanemumamu, abiryumamu abithamukalha ndeke iwathelhulhawu. Eboilo wukatheka amaghetse wokwaliko wabitheka amaghetse wokwaliko iwuthamu mwomukyeri, mbanya wukithekamwomunyu iwatheka mwomunyu mbanya siwithekawomo iwaleka eritheka womo nawu iwalenga amaghetse awanemwendighisyawu, wabilhenga amaghetse awakighisyawu iwaleka wokwasigiri inabera, iwuwiwenewene amaghetse inayumiramu. Abiryuma iwathelhulhawu